אויב איינער רופט מיך אריבער פאר א מאלצייט. און איך וויל נישט אזוי שטארק גיין. וואלט מיך קודם באדאנקט זייער ש- זייער שטארק פארן מיך רופן. נאך דעם וואלט איך מיך געזאגט אוי וויי פונקט קען איך נישט קומען היינט פאר עפעס א סיבה. צום ביישפיל איך פיל מיך נישט גוט. אדער כ'מוז היינט זיין אינדערהיים. אדער עפעס א סיבה וואס מאכט וואס שטומט.